फलफुल चाहि हामि सब्बैले खानै पण्न्या कुणा हो । किनकि यो खायापछि हाम्लाई तागत बल्यो आउदो छ । हामि फुर्तिला हुदा छौ भन्यापछि हामि मध्यपन सबभन्दा बढीत जो नाना क्णाकेटी हुदाछन तिनुलाई झीक्कै फलफुल ख्वाउनु पड्डो छ । असबै केणाकेटी लाई फलफुल मन पड्डैन त्यई भैखेर पन उनुलाई भुल्याइ भुल्याइ ख्वाउनु पड्डो छ । किनकि उनुलाई यस्तो उस्तो भन्यापछि उ नाना हुदाछन त्यती केई राउदाईन त्यइ भैखेर उनुलाई पहिला कुणा त यो फलफुल हुदो छ फलफुललाई जसो स्वाद छ त्यो मन नपड्यापछि जसै कोइ केणाकेटीलाई नाप्नाप नुन्द्ययो पिरो लाग्दो छ भन्यापछि जसै स्याउ ख्वाउनु पण्यो भन्यापछि त्यो स्वाद उइलाइ मन नपड्यापछि त्याइणो नुन्द्यो मन पणाउन्या केणाकेटीलाइ नाप नुन लाइखेर त्यसैगरी अरु अरु जो तरीका हुदाछन जसै केके कुणालाई चाहि सब्बैलाई टुक्क्रा टुक्क्रा बनाइखेर अत्यइलाई केइ राम्रो आइडिया लाइखेर पन खुवाउन सक्त्ता छौ । उनुलाइ अब यस्तो खाव उस्तो खाव भन्यापछि हुदैन त्यइ भैखेर उनु कसो खाना खान चाहदा छन् त उनुको मन कसो हुदो छ त्यो मन अनुसार चाहि ति केणाकेटीलाई फलफुल ख्वाउनु पड्डो छ । स्वाद कसो मन पड्डो छ त्यो स्वादिलो अउनुलाई बनाइदिनु पड्डो छ जसो मुलाई लागरदो छ । त्यइ भैखेर पइल्लो कुणा त ति केणाकेटिलाई कसो मन पड्डो छ अत्यो बुजीखेर उनुलाई जसो मन पड्डो छ त्यई तरिकाले ख्वाउनु पड्डो छ जसो लाग्दो छ ।